Mi buran yidugo fiyugo garaya ngam beldum. garaya mbbagu on je watata am seyo masin. mi joda mi fiya garaya be hore am mi woma kanjum on buri watugo am seyo masin.